<hesitation> rayuwa ba arewhi ubmihi ko atra ko bmi ambaze. dzadzi awo ma, ambaze ababi awo ma, ambaze nwo kpo, nwo lu ma anwo yi kahe mbi anwo kpo ohi anbo, la wo ma du are la woyi ma, awoan omba ba ñaalu ma añaa yi kahe mbi aña kpo ohi mbo. a ambaze kuma nwo shro gno oran <hesitation> misali shine nwoo okakama uzi gno zi nwo tso odne, nwo yi. ekpla la egi gno mbo. ko chuckku, ko numu, nwo yi nga nwo yo kpo kora. kala mo si, ko kuma atsari ozhen ahi ombaze asa da nwo lu ma cewa, nwo yi kahe mbi nwo yi kahe mbi nwo lu ozhen he mbo nwo kahe mbi mekpo ekpla he mboaze mbo agbi, omba bmo kpo agbi nwo sko angba <hesitation> one million, five hundred thounsand, nwo gre yi. lo hwo agbi. Nga nwo ka kama <hesitation> it is well, amma nwo nwo gbu okhro kyen nga nwo ka lo <hesitation> la faru aka gno ka lo mbo, either ami, aba ri algo mi lo ko kuma ibyi akla kamma sekhpa kyen ba me ñan omba me wo adedere, <hesitation> sekhpa ra gi gi ba mo ba yla lo mbo, andu ba nga ba grema, mo tañ ekplo ñaa mbo duka. So akwai omba ba nwo, alu ma cwa anwo yi mbimbi anwo kpo ohi mbo, ko mbashe ba gi kyu mbombo ba, ko mo ranmu ba gi kyu ba ambo ba bmi wo otse, shekara daga biyu ukwu nwo dzu nga ayi gno hwile. nganwo luma nwo i ma embi anwo kyu ñaa mbo, aña mbo lu ma aña yi mbi aña kyu nwo mbo, so akwai ombaba bmi gno oran awo ma, akwai omba gno oran awo ma, akwai omba ba bmi gno oran awo ma, akwaiomba gno lu ma cewa high me vye.” Aiy” da kama me kyu mbo nyi mbi me yi ekplo me ba eeh asara me ba kpo ubmihi mbo, omba mii lo awo ma, ambo ze mbo agbi mbo kakahe lo, nwo ñan agbiiyi aze nwo tsugbu, iyi ze kuma. nwo hyen ma ndzendze, nga nwo kpo ovye, nga nwo kpo ovye moanwyenba ahogbren shridi gi mbo, aw aw awo moanwyenmu la wo dzadzi amma omba ze moawyenlon shri damuwa aka gi nga nwo kpo nga nwo lu ma <hesitation> me yi kahe mbi me mbo ka mbre nwo mbo modigi aze ma ma klo iri egba da si ka gi mbo gi lu da mo ze mbo uwuhi, akaahali mo kpo, hali loba sa nga anwo babgo gñao nwo lu ma cewa kai, anwyen he awo daidai mbo anwonwo kpo asara banwo ombre ñaa ambaze utmu ba ʃi kpo, aze mbo la shri damuwa aka ʃi, nga omba ze gi kpo ovyema, omba ze kuma utmu lo ashri gi ahwo damuwa. s Mo grema, mo grema la feric. cikins, ma tso mo ze gre maiduri, mo tso moze gre ohon gre yi bga mo ami lo, moze mo regret ba mo gre utmu he lo, moze kuma ma woovye kpo so, ekpla rayuwa ba ubmihi omba ba nwo kpo ovye awo ma, omba ba nwo o wukun awo ma. Bible mbolu lo. laoomba mbo woma chuku ekpla ñaa duka, ma omba mbrombre ba nwo kunovye, omba ba iku ba nwo wa omba nwoh nwoh, nwo nwoh, omba ba wukun la ba, omba ba ma shri ama yi agbi afu lo, omba ba mo shri algo mi aba odne la wo ma. omba wo ma chuku ekpla ñaa duka ba ekpla kyen ba ari lu mu cewa ma la wo uniform kala ñaaamba ze nwo ka dzadzi omba ze nwo ka babi, ahogbren akpo ndgiyin akpon onmure, akpo ohi duka chukun da gi cewa omba wo me chuku ekpla ñaa mbo ahogbren la kpo omba ba wukun mi lo aña ngi a kpo omba la ba nwo, enwho enwho, ayakplala ba. owo ba nwo oka ayi whiñ, nwo o damu mbo, ayi ba kre duka nga ba nwo ba vre inu, nga ba nwo oka ayikre. omba woma chuku nekpla ñaa mbo duka kuma moarewhi la aka ohi lo. A lo gi sa da mo kpo ovo nga ata akpu. shine mo eggon fa enjoy ma ma abu akpo ovo ahwo anyu ambi ambi nwo okpo gashi la sa nwo a da gno ka rayuwa ba evmo me mbo. Rayuw awo obgo ori obgo ehren. obgo ori shine abii lo so eka ba ahogbren akpo arewhin, ashi abgo aha ahwo ña abgo ashi ayi aha ahwo ña abgo akpo arenwhin mbo la dʒeʒi, la babu da ña ba kalo, aba kalo. Ame kplo la woma shine agyi yi cewa omba ba omba babii ba agyi yi ahogbren gyin akpo omba lo a woma kala nwo, omba ba omba dʒeʒi ba a woma kala nwo añan ba ki nwo abgo bo duka ahilo duka la ʒigi eko ahogbren, so eka ba me yi kina.